Sagale saden sun kas sagale anin lakis, lanchiay, lanchinii anin wo garkinki daan lanchinii garkiyan lazimamu, woatin brekfast nyatet, lanchi dandete lakkisite paka mal halkani sagale mal halkanitin hieday, duumi anin sagale anin silaate lakis lanchi, woanin breki nyadeet lanchiyu malsun haja irra hinkabu.